Mandeha tongotry lavitry io hitako tegna sady fialamboly izy no sport, amignahy malô izy hitako tsara satria ho mahasalama. Magnagno karaha zegny.